Gee nthia kunthengii nda la bayan nthia ba kuthuchjon kuthuchjon thiye gu kuthuchjon yuguan jan, kuthuchjon thjuan thun 'on jan, ngu nchen ngunchen ntha kjo jan, ku kunch'ee nda jan, thiigu ku nchee jan, ngee nthia kuxe chjin kuchee ndula sjin guchee tsee tse la sin thi nangaa kon thi ndu jan xra thigu ngua ngua tjamangitoon thi ndandaro na thi thi yaa thi nguthiguron ronda ngee thi nthia thi ku nduu tengi nda bayaan nthia nguxee siin ngutsee jan, nguduu jun ngu xruchujan nguchandu'u jena ngatse kulaxra thi si sethuchjon nixin te sen ndugula te sen nchinchin kunche nthakjon kunixin tekundula the kuu nchinchin ya inchi thi guyala thinga ngixin ba nda ya la thi nganginxin ba thi xiin ndani nche guyaa la thi ngee thinganginxin ba thi ndaxon kuyala ngee thi nthia kuchriton thi ndala ya negu yaa chunthia ba yaa thi tengi ba nda'.